Ñyié étí uwém ádé átáá ékámbá ékámbá mkpó k'uwém ágwo, áñwám ñyién, nták ámohó ké áñwám ñyién ádé kéd, mádé ágwo áyiéhé éti uwém, ákpébá k'íluñ, mkpó ákpétibé éréwò áfo ásiné, bót ágwo álánuñ íbá ké ndédé ádá áwò íyò kékénánám ké ímò íkudò ágwodé mmutó uwém ádé ákpá, so ñyié étíuwém ádé átáá ékámbá ékámbá mkpó k'uwém ágwo. Anám íbá mbòn ukáñ ájid ésétob ufíéd éwò "k'éti áyiñ, áfón ákán ínyéné", so ñyié éti áyiñ ádé átáá ékámbá ékámbá mkpó. Ukpuyié séyiéyié, ábub ufók, áyié moto, áyié ntòkájén, áyié séyiéyié, áyédé k'áfo ád'ínó, kukáñ ánááñ ájidém uyénéké ukpònò bikos ériwó ntomímí k'áfud mkpó sé áfoyié ádé ké ákéjijib, agwo íwíjém ílíóñó ábá mé áké nwánwáná muk'uwánákénwáná. So ñyié éti áyiñ ákpon ákán íyéné ké ñtuñ ukáñ ánááñ ájid ém.